Ku ma pühäpäävä pääle mõtlõ, tulõvaq mul sääntseq pümmeq õdaguq miilde, ku maja om vaiknõ ja sa tiiät, et sul om vaja nii pall'o asju tetäq, aga sa lihtsält ei tahaq ja ei suudaq.